Si putissi jiri mill’anni nnarreri, fussi nto milli e vinticincu. Fussi ‘nterissanti taliari comu era lu munnu ‘n ginirali, ma puru taliari la Sicilia ca nta st'èpuca era musulmana. Mi piacissi taliari comu era. Si fussi pussìbili circari di viaggiari pi esplurari tuttu lu munnu e taliari comu realmenti era. Nun sugnu sicuru ca putissi accittari tutti li diffirenzi, criju ca putissi puru finiri pi usari li canuscenzi chi haju pi aviri qualchi cumudità chiù muderna, si fussi pussìbili. Avissi a stari puru attentu a nun canciari la storia...